இங்கே பலவகையான பழங்கள் தமிழில் ஆப்பிள் பப்பாளி நாரங்கியாறு மாம்பழம் கோயா திராட்சை ஆரஞ்சு பேரிச்சம்பழம் ராட்டைப்பழம் முள்ளாங்கிழங்கு பீச் ஆப்ரிகாட் பேரிச்சை பழம்பழம் நத்தார் பழம் கறிவேப்பிலி மரக்காய்கள் ராம்பழம் இடிக்கம்பழம் முல்லைப்பழம் கம்புக்கோழி பழம் ஓர் வேறு பழம் சிட்ரஸ் ஸ்ட்ராபெரி